Tu'un, tu'un ja ka iotu ini mana jina'ana ñuúna ya'a kuu ñuú ka'anu a ku a ka ka ka'ántuna ntesani uu, uni ta'anna ka ka'anna sa'an sa'u yaa te ku taka suchi luli yaa vina tuani ka kaan'i jina'ai jin taka seéi taka tu'un ja ni keénta yuan tu'un stila ya'a ni kantú nu tu'un sa'an sa'u yaá te yuan ku ja kua naá tili kuú sa'an sa'u yaá te yuan kutu in, te inka kutu taka vikó, vikó ñuúna yaá kuú eh viko ma ñuú ka'anu kutu oko ɨɨn yoó yoo ɨɨn ya ku viko ñuua aa te nu ka ntututú taka ñuu nayíu ñuú, ñuú jika kantututuí ya'a ka saá'i, ka natuún'í ka yei, ka jií ta'u ntixi ka natuun'i taka nu siki, ku yaa ku ka ku nu ñuu yaa ka'anti ka'anti te ku toro luli ka ka'anto jin jin ja ka ska'anti cha ka sa'a. Kɨtɨ un, suni ka ska'antide vina kutu a tu'un va tu'un stila ka'antude jin, castillu ka ska'antude jin tu'ún yuan vina, ja ka ska'antide ya'a te taka kuú ya'a ku, kajitaja'a nayuú yuan jina'ai, ka'antii yuan ka ku te suni kanuú taka ñasɨɨ yaa ka ñu'uña sa'ama sa'ama ja ni io nanañú tatañú ja ni ka ióde jina'ade ana'a, ni ka ñu'ude xoó xoó xoó vata ka ka'antu jin xoó picú ka ka'antu jín xoó luli un xoó kuijɨn te nchaá uú sa'ama ntɨɨ luli, taka nu jaá xi'inña jina'aña te cha yií yuan ni ka ñu'ude sa'ama mantá ni ka ka'antu jin sa'ama ana'a yuan jani ɨó te ni ka sa'atude ka sa'aña este su'unude yuan jina'ade, te cha ñasɨɨ a ka ñu'uña sa'ama yuan jin pañú tuún te chaa yíí kutude ni ka ñu'utude sa'ama sa'ama kuijín yuan te ka ñu'utude in kachini jin ntijaá yuan kutu ntijaá yuan kutu ja ni ka ni ka ñu'u nayiú un jina'i te. Vina kua nasaáma xaán chi tua tua sa'ama yuán, tua ntijaá ñuan tua chi vina sɨɨn'i sɨɨn'i taka sa'ama va'a ntijaá va'a ka yíi nayú suchi jina'ai vina, te inka ja tu'ún ka'anna ku ja ja ka sa'ana jina'ana tana ja ka sa'ana tananá jina'ána sa'ayo cuenta nu ni ka ku ku'una jinana xi in suchi luli, suchi yɨkɨ luli, suchi in saka ni kaku, ka ku ku'ɨ ja ku in kue'é kue'é tinú ka ka'antu ji kue'é un, kue'é yuan ku suni yɨí kaá chi kue'é yuan ja'ani suchi luli un nu ma kuñama nayu nayu na'i xi ta'i sai sai tána suchi lulite ntasa ntuva'a suchi luli un: kɨin nayú ja ku ta'i xi na'i ñua kɨin jin ntenú ni ka jiakuña jin nene luli yuan suchi yiki luli un ntenu ni jiakuí ña jií te nayu yuan ni ntei nu suchi luli un te sa'i kue'é ntuchi ka ka'antuna jina'ana jin te yuan nava ntuva'a suchi luli yuan ku ka'an'i jin chaa un xi ñaa yuan, na kuákaña tau tisɨwi yu'uña yuan nu nuú suchi luli un te yuan te ntuva'a, ntuva'a suchi luli unn. Te nu ma sa'i suan jiña jin chaluli un te jin ñaluli, suchi luli un te naá jaluli un kuɨi te ma ntuva'a suchi luli un ku a ñama ko nayu taá xi naá yuan jin jaluli un te kutuni ntuva'a yuan te ñua kutu in ja ka sa'atuna jina'ana ya'a te inka kutu nu ka naki'intuna ntenu ntenu ni ka yu'ui, a ni ntavaai a ni ntuaaii xi nou ku te yuan achitui jina'i ja ja tachi ñuunteyu yuan tachi ñuunteyu yuan ni kani nayu un yuan ku ja ku'ui a jatu xinií a jatu yataií, xi jatu inɨ xi, a kuita ini achituyó te yuan kua kanantukui in ña'a.